<noise> Raha amin'izay fotôagna ndreiky; ny hanina hitako tena mety amin'izay fotôagna, ôhatra oe mandritry ny dimy minitra zeo, paty paty afangaro atody, ny raha zegny raha ohatry oe mandevy ragno de avarugna agna paty dia efa azo ohanina somatsara, rehefa masaka tsara izy amin'izay fotôagna